Sɛ bea mo nsu fa kͻ no siw anaa m'egyananbea no mu siw a, dza meyɛ nye dɛ, medze adze hyɛ me nsa ho bͻ me nsa ho ban na mubue do hwɛ adze a ͻwͻ mu. Sɛ ͻyɛ adze a mankasa mobotum m'eyiyi a, ͻno me yiyi no pɛpɛɛpɛ na mbom sɛ monnkotum a, ͻno mefrɛ obi ma ͻba bͻhwɛ na ͻyɛ ma me osiandɛ ͻno wͻ ho nyimdzee ntsi.